اگر بہٕ گَرَس منٛز تہٕ دُپہرُک کھٮ۪ن تیار کرنہٕ خٲطرٕ صرف پانٛژھ منٹ چھُس، بہٕ ہٮ۪کہٕ سکریمبٕل ٹھوٗل بناونٕچ کوٗشِش کٔرِتھ: